Maana habənen, im- bom bom be tarok, koso go nom ŋgal lada dayen dəgə tara koso kerii. Wo ki ɟaaskiɲa wo kosiɲa be efe. Tariɲ ɓe nən, be efe, wala dala, ɓe ŋgal, mat am gen ti, got tara koso na deb de sug gan ndeen. I oso ɗeen be eefe mem rug bi ruyina. Aarək nan, got de tabo, teen tele naŋg got duu dubəlu maʃi na roɲé mba. Maʃin roɲa mba, wo koso fende iŋg, iŋg ɓee nen. Iŋg be tariɲ gariitine, kumajin ti cuudo, wo to oseɲa, woo, woo mbutariɲ gari. Woo tosen gə dahan tak, ef gen de tabu, kebi dogoɲa, dee in- nee. Kinde sugun ɗeen, pesu gun ndeen, ndəgənan dee de ŋgaruk gədaaten, yolha handərəktə təri tomoyen tə ɓa ŋgəl tir hudec cək toombun yolon ndəgənan kətari kosənt tə ndel lere. Kuu yadarna ŋgaylom mardə mataka. Hadalla ndə takcu marawaayit toroɲõ tu bi oseɲ baa, wo de teri marda. Wo in ɓe nandəl, im batariɲ gərii, im bohom mboɲ ɟerii, im be neɟəhəri, im be tariɲande inde geriɲa. Wo yaanan ge de daanane woo de tabu midor tak. Ko ɓidər low usu ʃarən tən. Tahar yoli gəm bori tariɲ be rahi. Puwir tariɲ ki biʃeʃ biʃeʃ yi, baɟoli ge ne. Wo tar kosoyine, wo nedee ɟa haskiɲa kan kunun, mudə degigə. Simaʃa, kun degigə ziyadiɲa, kun kamsa, asaaku nusaaku detabo. Nomoni bat tarinen, im te ŋgargediɲe, oto, woo tari naŋg mugo maji ŋgam wosiɲ kə cuut nən de taabu. De ɓi tahirir ʃaharan ti be, tani yaanan, ho de tabo, ɓidar oso ʃarən tə de. Oso ʃaharən də de in diti tiɟali yim min de sugə kəndə yol harun nda sə bə tɔk toombə ɲede. Argə gadə ərən taki kibidagardi ɓaran naara ɲenen. Ban na ha detabo, tarat ɗe, oso ɓee, mbaɟi ɓe bee in mbiɲ dark tariɲ gari tizii. Kəlevi ko, in tiŋgeriɲa, lel gədə iɲtegeriɲa. Yol he nɟiŋg, gasər gaŋg yen tə ŋgeriɲa. Wo gadən nagas kaŋg kod tu gurusi, tinaŋg ti ɓi tahariɲa toriɲa Pur nazam kiɲ danaa, woo tu osə kaw. Nab gu maʃin tə cut mende tabo fenẽ ʃaren ndeen. De taʃubu dogo oɲiŋg tabo aɟib ki giɗatane toŋg ɗo ŋida yeda. Ile ge ɗal bit tak god kuwiti landa. Tə oli hasa rooyiti, naŋg mana khasarin ti ɓa gun, ruyio mata. Anta manda ha de tabu tiimbo. Imbatariɲ ɟoɗi, iombe neɟi gari, imbe ɟaas kə, oliɲen geri fəred yeniyoro tabiɲ mataka wo im nom ŋgal. De ned nikii, tariɲ wadi wadi ɗe na manama ɟaayiskin wala yiyit tariɲa niɟa. Nama oɟo koro, osiɲa nan, to oso le le. Wo gup majiɲin kə tə cuudu, imende tabuu. Habi digu pir da rosey taʃaarenti, inʃaaren deya. Tiye romba, toŋg hala hi daa.